<hesitation> ndiinzilanga khushipindi tsie isolu mushiro nomba tsilola tsilolangaa mushiro bwangu bwangu bwangu eshindushe khupanga ni imbwa ne isolo ya khabili nayo ilolanga zaidi naye khandi nayo ili na bulindi busa maana ne lipusi lio munzu kata amachungu kenjile munzu mushiroo lipusi litiranga amachungu kenjile munzu mushiro lipusi litiranga amachungu kata mushirima ampapo limanjia chindarula tsi pusi natsio tsilorangamushiro okhushira eshitere kho khutsilola tsibili tsina imbwa ilobanya shilo nayo ilikhonyanga elwanyi lakini lipusi liloranga munzu mushiro zaidi eshitere shililolaa kwanza zaidi khubira esie tawe shiakhaola eshiri tsindovela tsia lipusi tsilolanga bulahi sana kata eshindu shibe shili eshititi khotsisolo tsilolanga mmushiro munzila indahi imbwa ilalanya elwanyi na isolo ilolanya mushiro ma mushilima bulahi ne lipusi liamenya munzu nnawe khulwa okhulinda amachungu nao likabiliana nende amachungu khulwe okhustila mushiro sichiraa lilolaa bulahi sana khubira shitere.